Livi ta ye ta ye arbol nka lo ini naá kuu jnuyuxie, jnuyāā juaa, jnuyāā kājlɨ, jnu-ijni, jnundēē, jnuyākā, jnuñu, jnutamino.